:Yee' deh-a 'sororn' :ne :mor on :za-eh, :on 'be or :yeh-dih ken or 'da 'a, 'on 'be :daa 'a-a' or yau nmor-' 'yi 'o, or :dhe :dha 'jeh dih 'o. Eh meaning, :dha 'on :dhe-a dih :mor :on 'ble 'wli-eh, <hesitation> :yee' an yau free dih, :on 'ble 'wli-eh:. :yee' any-deh :an 'bhorn :on 'ye-a pa eh-::an pa-', any deh :an 'bhorn :on 'ye no :eh-: :an no, so :on 'ble deh jeh on 'ye no 'o. eh-: no :mor nyor 'ye on 'de or no 'ah,'on 'be :daa or :ne-a dha 'jeh 'o. Dha :an mu-a dih :dhe-' 'de :wor 'dhu :dha 'jeh-' 'o. 'wli-eh :an mu 'ble-' :an <hesitation> mu-a :on 'bei' 'nyi-', :yee' :mor :on mo deh no 'do :on 'bei bo :yee' an :porluh :se 'de-dih neneh 'i. :mor :on 'bei' 'da nyor or-: :ne tobo' bo :or 'bhorn 'wlii 'o, an :dou'+ se 'de :ne 'o, nyor or-: ne 'no na-' or 'dhu :or za 'o, an :dou'+ se 'de :ne 'o, :mor :on :dhe-dih :an bale nyorsoa or ya 'de an 'neh 'weh, :yee' :on :ne dha 'jeh :neh 'o. Nyorsoa kani: an way neh 'o. Eh :se an mu makpla 'i bo mu, :an mu gbali 'i bo mu :yee' on :ne :dha :deh.